ثقافة أمريكية متنوعة بيها ناس من كل مكان يحبوا الحركة والفردية، وعندهم مهرجانات وعندهم بعد أعياد كثيرة مثل عيد الشكر وعندهم عيد الهالووين.